Un cah yeh sicasieuah, ca yuah ca tunah, ca titlehtlimiquih buca yesi ca tisihsicuih ca yayouac noihqui sieua ua noihqui ti, ticpihpiah ino, para ino nochi nin mietztli sieuas, nochi nin mietztli de octubre, nin mietztli de noviembre tle yabitz nochi cah sieua, noiqui hasta diciembre sieuah, ua yacah ya peua pa enero pa marzo, yeh ya tuna lalibis ya ticsentiroua ino porque mopatla clima ino para tehua, horita itsieuah, pero satepa ya tuna lalebis, yo pano tunali de tli te, te, tehtlamihqueh, pa mayo ya quiyabih nuchi ino ya quiyabih tlaticuinih, ua yacah para aquih tlatucas nuchi ino para titlacuasqueh.